أجول لها يعني عشان تصيرين أجوى جربي تمارين الجوة مثل رفع الأثقال أو تمارين وزن الجسم مثل الظغط أو ال- الجرفصة، يعني ممكن تبدين بتمارين بسيطة <hesitation> مثل تمارين البطن والظهر، وكمان تتأكد يعني من تنويع التمارين عشان تستفادين أكثر من جميع العضلات، والأهم يعني لا تنسين التغذية السليمة لإنها جزء مهم يعني في بناء العضلات.